Eh azafady madama na azafady ramose fa nahazo ny tsy izy izaho ity e, tsy haiko na tsy ren̈inao tsara kômandinakà na ten̈a ny misy fadisoan̈a feky ràha namezanao izaho fa izaho ty kony tsy nikômandy lasopy ny laoko e. Lasopy legioma edy ràha nivolan̈iko taminao teo ràha hafa ndraiky navy ty fa tsao mba afaka soloan̈a azafady.